Tëtaguaju irlanda, jaenungavi kua tëtä mbaetɨ aikua kïraïko kua tëtäva, jukuraï jaevaera kïraïko jaereta itenbiuva, mbaetɨ aesa, aikua, jaevaera aikuambaerupi, ëreï oïmeko aipo jaereta jembiu oesauka, ïru tëtä peguaretape ikavigue